Yen cumcuyjʉ teji ca cuytʉm, ca cuytʉm tʉwan penpa cay puj nasjʉ tʉwan tajpa ca nas y tʉwan pʉpa ca pujy ca puj pʉpa ca cuytʉm wʉdʉypa yechpa mʉsaŋ metro, tujtan metro hʉy <hesitation> cay tʉm cʉsʉtajpa tʉwan jʉjchʉcpa cʉshi, anne jeeŋ tʉwan cʉspa tʉwan pʉjaypa hʉy cebolla, tʉwan pʉjaypa cʉlla y ca'sa tʉwan cʉspa, para tʉwan pi jʉpspa ca'sa y wʉjʉ como alimentu como cʉshijcuy para tʉwan wʉjʉ alimentu capʉ